shi inne eym ko bonko waye ɗena kauye kenan gona- gona bellini mudina mu mu temake si ni gona andibo gona gona belleni an an abinci bu mu gaɗi temakeni si mu mu unni gonno kamni tam shi da ae biyan bukata ko bushi moɗi damtini da ae biyan bukata magidi buti daba naey na umni da biyan bukata yo yo a ko kola zuini ke'e a kunni ci gaba a ko kula zui ni